रात मं यह सक्रिय जानवर होत है। कुत्ता चमकादड़, गीदड़, उल्लू तिलचट्टा। दिन में सोवत है। रात में जगत है। पर कुत्ता दिन में जागथ है रात में जागथ है और रात और दिन दोनों मं रखवाले करत हुये आस पास के। और उल्लू और चमकादड़ दोनों दिन में सोवत है।